Maq olõ arvo saanuq, et saq veidikene lihtsält pruugit minno, et hindäle rahha saiaq. Ja tegeligult ei hooliq eriti mino tundist. Nii, et maq arva, et miiq ei olõq inämb sõbraq.